अग्र फुर गौसर्नि <hesitation> वेब्के मने गौसर्नि थग्र नौके बनेनेउ। <hesitation> दौसर्नि विछर् उतने <hesitation> सिल्क् प्रोदुक् युस्कलम्। <hesitation> विछर्नि उरि इसिन्ग् उतने सिल्क् विछर <hesitation> जब्ल पोक् कोये। <hesitation> विछर्नि नोजल्ने फुर म्पए <hesitation> बिखे बोकोनाने विछर दिरुम् बैदे युस्कलम। साब् साब् <hesitation> जेरौ स्तिक् थये स्तिक् इजये <hesitation> मने अथ अथ बैदे। <hesitation> दिरुम् बोये विछर्नि अन्तिनिप्रए म्पए बिखे विछर गौसर्नि ऐथिन्जे बोको। भोको से लिने <hesitation> बनने लिने बनने। <hesitation> स्कुअरे प रोउन्द् सिजे <hesitation> औ गौसर्नि नौके लुइअ जेरौ अथ औ बेलेग् बेलेग् <hesitation> एम्पोएन् लबुर न कब विछर नोजल्ने हैय।